आंखों की दृष्टि देखभाल कनाले हमतै नियमित रुप से जांच करौण प्वाडली। पर्याप्त रोशनी मा काम कन स्क्रीन से दूरी बणै रखण और बीस बीस बीस नियम अपनौण जैम हर बीस मिनट मां बीस सेकेंड दूर दिखण। और आंखो थै धुंआ और रसायनिक पदार्थो से दूर रखण